Ha. jan plata yó ta otan vida xhía, ha a an kea sufrir ta kua nea tikuii, icha a xii tan ña chí, xhiniñoa tikuii modo dikan nguan, ha a an kotan vida xhia tá tu na oxa kuatao ho o on. cuidado xhia chi nidá hora sique nida ho i iin kuidado chí tá tona xadanrao na kua tá chí achitanña, ta tuna na ha a an. korevaoña tá, ha a an ovia ta modo dikan xonataña toko nunguanga chí kuia.